نحب العيش في قرية صغيرة خاطر الحياة في القرية هادئة ومريحة والناس فيها عادة يكونوا متحابين ومتعاونين مع البعض، الجو الطبيعي والهواء النقي يعطيك راحة نفسية ومافيش زحمة أو ظوظاء زي المدن الكبيرة، رغم إن المدن توفر خدمات كثيرة إلا إن الحياة فيها غالبا ما تكون سريعة ومرهقة، القرية تعطيك فرصة للعيش بشكل بسيط وقريب من الطبيعة وهو شئ مريح بالنسبة لي.